أحب إني أختم يومي او أنهي يومي بإني <hesitation> أخذ لي شاور بعدين <hesitation> لو في فيلم أتابعه مثلاً <hesitation> فأشغله واسمعه وانا منسدح وخلاص على كذا <hesitation> بعدين كذا يومي خلاص ينتهي بالشكل اللي أنا كنت أبيه ينتهي فيه وأحب إن هو ينتهي به